bon ba tubabura ba tubara mana ma be curulu ho dimiyan a a hɛna-ra wa jira mu sun'anni matete abe ma yɛ ya nu ya ɓɛ zun oro oma mi o tena o nu'in a o mi ote o yɛrɛ mitena nu'in o ya nuwoo yabɛ zun mu han aprarɛ-foto-ra a mana mamu bera so si a we le o ja a nɛ a a o yɛrɛ tena a mi mu donk oyi miniyan a o se nu foto a ho wese matete oma nɛ ani aparɛ nɛ o wa sera-ro naso foto ani ɛn masin lo naso ja a ɛn masin matete han do'uwa wiɲan tawɛ a a we ere yirawe aro naso ɛn masin matete